Yɛwɔ atosodeɛ ɛne nnuaba ahoroɔ bebree wɔ yɛ man mu a, ɛboa nipadua no yie. Sɛ yɛde ka yɛn nnuane ho na yɛtaa ɛdi a, ɛde ahoɔden a ewie pɛyɛ boa nipadua no a ɛma yareɛ basabasa biara mmɔ nipadua no. Ne haw a ɛwɔ mu ne sɛ, a nipa bebree no, nipa dodoɔ no a, nnim saa nnuane yi ne atosodeɛ yi. Ɛno nti time biara no, deɛ abrɔfo no ɛde aberɛ yɛn anaa deɛ yɛkra firi man foforɔ so bi so aba yɛ man mu no ɛno na yɛadwene kɔso kɛse. Yɛwɔ nnuane ne atosodeɛ bi te sɛ Ayoyo, Ayoyo yɛ ahane bi a yɛde ɛyɛ aduane, ɛboa ma nkwan no ɛwie pɛyɛ. Yɛwɔ kwansusuaa ɛwɔ hɔ. Yɛsane ɛwɔ deɛ yɛfrɛ no nsusuaa nso ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ nyaadowa wɔ hɔ. Yɛwɔ Alefu ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no Ayoyo nso wɔ hɔ. Afei, yɛwɔ, ɛyɛ aduane bi a yɛfrɛ no mankani, nipa dodoɔ no a ɛnnim mankani. Yɛsane nso wɔ ɛyɛ gyeene ne hane no, gyeene ahane no yɛ adeɛ bi a ɛboa yie paa. Nso nipa dodoɔ no a, gyeene no ne wɔpɛ, wɔmma wadwene nkɔ na hane no so.